Aviko aviko taxun, amyo, mayo kuu kivik taka takalanchí niko ya'a, tel tajan taja'an takarlanko, ho yelo inyu andivi ta'á, ta taku ini yakalanviko té yol nayo ta ku ini té nakuyintá, yetakajan mardoma té ndá, karloi vikó kuyu kuyuñaivi ñá yon ta ku ini kárlete kento taka'a xatu xo'o, deja veeñu te natundan karle junta tendá nda kala nombrar, taña yivii tivixna xhiña'a ñayo kain ta kuu ini karle viko na'a ténal nakutu nayivii vina lontendan viltenantena, tuku nayivii telarté nakal yivii koo. Naku viko taxu mayina xhintá, karle calenta té lahí lahixhi naixhin tá i iin, te hí té yi depueto kontá la hí i ka uxi uu, te naya'a ka uxi uu natelan tentá kalaí, kakivii nata xhiño taxo mayu, tenanta kalarta mardorma ta kalai comida nanan takalai tajan chikutu há chiva x <hesitation> o, tenata kai'i ta ka viko taka lakai iin nutu kuxhi lujan takai i iin nakaxhi nantá karlai takaviko na'a, taxmayunan kele hí un uu uni jun o'on ndekevii iño mayo telaya viko, viko kano ku yelta kalei i iin.